عشان أسلك حوض او حمام مسدود فأنا محتاجه أستخدم مضخة التسليك اللي هي الشفاط واستخدم مزيج من البيكينج صودا والخل واستخدم سلك التسليك اللي هو السوسته واستخدم مواد كميائيه لتسليك المجاري واستخدم مكنسة كهربائية سواء رطبه او جافه وأفكك انابيب الحوض ده في حالة ان الحوض هو اللي مسدود